Yalla to yiyaima cu woɗa jongirgo bafe kecce <noise> e jongirgo jorde ume burda yiɗigo. Min ni to mi tcamama gonda mi jongira bafe kecce kan woni a taccan, a waɗan li'o a sa'an a waɗan li'o kon jiɗɗa fu bafe jorɗe fu sai ta namandu ko gaɗa iran luru en.